Pʉn mʉŋpa las nueve o a las diez tec gente que mʉŋpa a las diez tec mas bien ca mas tempranu mʉŋpapʉ cap a las nueve pero mas tzujiam pʉn wa mʉŋmusʉ pues mas tzujiam pʉn este pʉn wa mʉwa pues ca animal ca jazchucu tʉgay cap pues mʉŋpa ca de dia u tumʉ tantu cap hʉy machpa cay cʉspapʉ y tumʉ tantu cap este por ejemplo ca nucu tʉgay cap puede ser que de dia mʉŋpa pero de dia tzuji cap hʉy hʉy yajcʉ yajcʉ juspa yajcʉ tzʉmpa <hesitation> ora ca caballu t}ʉgay tzuji cʉsʉypa pero ca wacas tʉgay cap tzuji cʉsʉypa tambien pero alguna animal tʉgay pues ʉd este wan musʉ mero tianjate tʉgay pues pʉn ocho hora mʉŋpa pues pues pʉn mas bien ca'sa cap hʉy niʉn nama hʉy señalachʉcʉ ca dios'is pues pʉn ocho hora mʉŋpa para mas este wan musʉ tiʉ hora ca nuu tʉgay pues todo el tiempu wʉypa todo el tiempu cap de dia y de noche cap nʉse shi cap mʉwatʉpoa u wat mʉwatʉʉ pero cap hʉy cap wʉtpa todpo el tiempu para otra cosa pues wan wan musʉ pues